lesdi to toki Turkiya kam ɓe ɗon mari fijoji feere feere bana bana ɓe ɗon mari lotan urdi, fijo lootan urdi ɗam ɓe waɗata ɓe ɗon, ɓe ɗon mari gamiiji Daavich, ɓe ɗon mari ɓe ɗon mari suuji baklava baklava de laite.